أنا مش كويسه خالص في السباحه، وده لأني بواجه صعوبة في الحفاظ على توازني في الماء، وده بيخليني أتحرك بشكل غير مريح، أوقات بيكون عندي مشكلة في تنظيم نفسي، خصوصًا وأنا تحت الميه، وكمان عندي شوية خوف من العمق، وده بيأثر على ثقتي بنفسي أثناء السباحة، ممارستي للسباحة مش منتظمة، فبالتالي مهاراتي مش بتتحسن زي باقي الرياضات اللي أنا بلعبها